mɛ yi lo mabɛnɛ ni waati yi zerema be sereɲu mabɛnɛ mu be yaa nɛ un ya we doron mu a an vɛ dia wa mian kinso an vɛ diaro aro woro histoire tuwa hanni